මම ආපන ශාලා හිමිකරුවෙක් නම් <hesitation> පාරිභෝගිකයෙක් <hesitation> මට <hesitation> කියනව නම් මට <hesitation> ආහාර හොඳ නැහැ කියලා <hesitation> මම ඇත්තටම ඒ කෙනාට ඒ ආහාර හොඳ නැති වෙන්න <hesitation> හේතු වුණ යම් කාරණයක් තියෙනවා නම් <hesitation> එක පැහැදිළි කරලා <hesitation> කියනවා. විශේෂෙන්ම ඒක <hesitation> හොඳ නැති වූණේ <hesitation> සූපවේදීන්ගේ <hesitation> අතින් සිදු වූ වරදක් <hesitation> නිසා නම් <hesitation> ඒකට ඔවුන්ගෙන් <hesitation> ඒ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් <hesitation> සමාව අයදිනවා. ඒ වගේම <hesitation> ඔහුට <hesitation> හෝ ඇයට <hesitation> අපේ <hesitation> ආපන ශාලාවේ සූපවේදීන්ගේ මාරු වීමක් වෙලා තියෙනවා නම් <hesitation> නව සූපවේදීන් අපි අරගෙන තියෙනවා නම් <hesitation> ඒ දේ ඔහුට හෝ ඇයට <hesitation> පැහැදිළි කරලා කියනවා. ඔවුන් <hesitation> ට මෙහෙ <hesitation> පරිසරයට හුරු වෙන්න ටික කාලයක් ගත වෙනවා <hesitation> ඒ නිසයි ඔවුන් අතින් යම් කිසි අඩුපාඩුවක් වෙන්න ඇත්තේ කියලා <hesitation> ඔවුන්ට ඒ ඇත්ත තත්වය පැහැදිළි කරලා දෙනවා. නමුත් නොසැලකිල්ල නිසා නම් එය සිදු වෙලා තියෙන්නේ <hesitation> ඔවුන්ට ඒකත් කියලා ඇත්තටම <hesitation> පාරිභෝගිකයන්ගෙන් සමාව අර ගන්නවා. මේ විදියට අපි අපේ වරද පිළිගන්න එකෙන් අපේ ආපන ශාලාව ගැන තියෙන <hesitation> යහපත් හැගීම වැඩි වෙනවා.